Kua karumbe, jaeko mopetï mbae mɨmba kaarupigua, e mboki iguata, jare ipire peño jae reta oke, jare ojo ketɨ yave oguata mbombɨrɨ rupi, ɨɨ oeka yave, jare jukurai kuareta ombo aguanta ɨue